Tëtäguasu Argentina yae supe mbaaporenda kua tetarareta jaeñomai tanta jou poro kue jaeko mate supeguaretara jaeramiñovi oajaete joureta asao asao jaeko tembiu oyeapevae <hesitation> ani yave jaeko tembiu tatapiipe <hesitation> oyivae ovairereta jaeko jokuae tango oime mbae <hesitation> arete pe yave jaereta pipe opirae jaeramiñoviko tanta oyemboetereta jokope jetaye guinio ikavi oyuvangavae ikavivae jaeko futbolpe vae jokope jaereta oime yave kia oesa jaema oporombo oyapo tamaraemereta jaeko ipo omee jokuae oipota jei oyomboete oireta vae jaeramiñovi oñokuavaereta oyoyurupitereta jovaikepe kurai jaereta omee tamaraeme